Nasaa zuŋɔ ti ba tara pɛɛra lɔgerɔ. Magazin la yu'urɛ de la lɔgerɔ peere magazin. Fu nyɛ magazin kana wa, di ani la ŋwana kãtɛ kãtɛ, tara yogero a puan, ti, yogero la kãregɛ gana taaba mɛ, ayima ba ni iŋɛ e mɛ ti a <hesitation> tara ko'om ki'isegɔ zi'an ti fu nyaa ni vaɛ lɔgerɔ la iŋɛ a puan, iŋɛ ko'om pa'asɛ bini, ka'ɛ ki'ibo iŋɛ bini, nyaa dikɛ <hesitation> magazin la nyaa figelɛ la bugum, laŋɛ basɛ nyaa di'e e ti amiŋa ni vileŋera vuum vuum, ti lɔgerɔ la vileŋera a puan, vileŋera a puan. A wan vileŋe lebe zuɔ, vileŋe lebe gɔbega. Fu san ni ŋmɛregɛ e fu ni ŋmɛregɛ e basɛ san sɛka ti a go'e, ti a nyaa san go'e bala ba'asɛ la ti fu nyaa yese lɔgerɔ la gee ka'ɛ ko'om la basɛ a puan, fu wan di'e zian ti ko'om la yese ti fu nyaa dikɛ lɔgerɔ iŋɛ yogepika la puan la nyaa le di'e eŋa ti eŋa me ŋmɛkɛ lɔgerɔ la ti fu nyaa yaɛ deele.